<hesitation> Irke tu katsin hitul wuku. ku jek ku tra tra sha mar kawu te nigna. ku pito wa tra man parpara kawu. ti ka gnomri iaku mats kawu, ku tatin <hesitation> proman a topse tsa tohats a kawu kba ku tra- tra wi tra temar ka weren. kawu a kukui. tsa kawu ni luma ku. tsa kawu te sabla papla ku neh tsa bte kotna bakte trangi trats toats kawu herena noni mne kawa tru hakats tar naku <noise> nigna komas la tra tanta makum tromna? Be tsunono te habnga psa nuaku. a sahamar kawu koluiku. Pota te la hamansa laku i tinputs tina. baktna holhol enga kakou trats tuats tamta <noise> okay pota ti lalaku bakte kagno megen bte hol enga mats kakou tanen lala kab none tamta rke Mne mla hol senuku tra ba mats pota te lueri a hihol. be mua pota teme hahol tune nin a kakou. ba non te hrene hol tun ela mats kanwa non tan teme hagiris menen btna hale mre nin alam balam tewa num na mats tapalra mats tamta te kui gno miku. bakte kto ngi rke bakte tratra engats toats kawu. Ats kawu rke. tamanen ni nesna ne tsinanen ni tinputs. kba ats kawu ats kukui niaku rke ah ko hala hange bengu rarre. Pota te hitul miyen aku bakte kui enga bakte kui enga luma bakte hati megen irke ko kirse gua latu rke bakute lebe tun naseru kakou tanen Bakte hatakei enga tsluma. tsluma te habuttu era bu kakau bakte kui egen bakte kui engats luma hakpa. bakte eh hasaptu engu buka te hongo eru kakou u tsik tsiki tum bakte tupa negen mats kunu kakou bakte lba hmanansa regen. Irke kokans menga hrenats kawu te hitul menguku kawu atsi niga. kawu e kui pisna. Nots kina ko sabla binegen ime tra mats tukui te ka menguku. nonie kuine bei nats kannan tra masla ne pipito hanges na masla. irke ko kamenga ats tohats ats kukuei. stol ats tamta. stol ats kawu. irke tekamegaku aha kohol engats kannan naku na polsa. temua na tats tukui hena te ka paplaku gakui me. kolaputs nigi han nakui nigi. irke ku tkopis puts pomni han. ku kirsa lba kakou bakte kui segma man kuin kokou Ba rori mats masla te ring puts eruku. bakute laguma. Irke arori ring semuku i nolha kuko lala. bakte hati mregen emua tan. lame ka lol simemu tantu hagum tra bdpo rke, lame tru hatolme tromna. Te kpa nuin balam te kalol menmu tanta lol has. te kpa lol tna nuin rke bakte toa tkopis puts ngi han. E rhena. gemas hulala nga kba gemas hakatsi nuas nenga ba masla ne tsinaren has. Mne tsina e nigna banu ko sagho nga kawu tar te kui pisna. nonte pitna masla emua mar pasin rke mne nigna. Tre herna lo mas kamenma pasin te ngilna tanta. Lomas ngil enma kawu na kawu mas ngil senulu balimua tol te kui hobto nomu. Na kamenga mats masla tar i pan hakpa. tue skul na tru seven tnata kotnu five. ats tante kotnu three. noni. Nats Kantoa tna i putan tua tan te kotna. te skul tla na tru ka elementry. irke te tra mregen aku. rori tromna has tena halivim puts tromna ba ke lawen tra tukui. Traha lame kantua tna mi tinputs tina. mne mla tra hanigna te. tra rori u tol u skul te ka hobto ri rke lu mne yantuein yarho sil remen i hapla ni hapla. tra ramun te kto wnu ramun rke masle tatin labin ermu school tra saha mar pota te katsin plo na langtsi na te plo ha parpara nasina langtsi tra bongbong rori has mne yantuein lar tru school. Kba ko hatin tua mregen. pota te <noise> hakpa rumin tru skul. ela ri latu na kui e rhena kui lanra mats kwin kokou. kakou te kiling lan ri latu. Traha itina man makum i hapla tina ge trenga parpara te sabla paplaku na. pota nahas te lu eren ats moni tra kakou. ge kansira tra wa. wa. wa tun siri. watun siri tapla me haholin era man marijuana. Balte tsin emu ke kui ta toa ta tukui ta nge emna has. na te rangta paplaku mreren u kawu kbi rke ga mne yantuein kte nga temar kto weren rke. Le mas ka memu hakats nge te kamemalu a kawu pipto hangi na nonie pipito hange se nulu. Te rangin enen aha. mne ri tsaha. mne tsin mua ko kamenga tukui. emua. mas tapa hange memen kola ngi rke ko kamengats tukui. nigna lo pipite mua masla. ku banie na pauts gmamana. Kumne yantuein labin egulu traha tra herena ti lu hakpi ya saha ken sakramen tre tsunno. e nigna. na te tsine malu lue labine mua kawu. alu hamansa tan. hre hamansa tnane lo kama tra kot tre tsunno. Tsunno nahas te haple nama ga mamanaka ga ke mas pipito hanigi yen i puta baga te tatala hobto naga. ge mas lala hobto naga tela wena kawu ime lo mas kute semen. Mne tsina a kukuei e sikne ba kawu tamulu te lapsa mna kuei emua Tanta has emas lagno mna kukue. tela gnomerin i hoski. noni tela hamansa tna nuin rke. le tra psa mu. ba tsi na na kwei te tsihamansa nu noni a mar tamta nahas te ngil engu ku rke te lam hobte a tol te kui enma tukui rek. na ko ski ngi kawu te pipito enuku. kawu esikne. ko pipito senge kawu. Ko ske nabum egla mats mresin paplaku ni latu tsa mats mresin ni hoski. te kame malu ats moni lo lu tski mi hoski. te muanin lo kte enma mats kalan latu paplaku te yati sil enmulu te te yantuein hakpa ena ski le na tsko nas emen balte hawa emen. baga te pipito enga togaga tra man karke kba te tra wenguku. man mresin ni hoski bani mne nge blasina bani. taple e rhena e solon oba na baga te erhana mne nge na tru pumal. mresin nahas ni latu non te hange enguku nonte solon nge balna. lo wa hange ntua men Ba ga te ka hobto nga irke. Stuats ranga te katsin halan engu ku. aga emas ka rhen siga tua. Pipito hange enga masla tsa ha tra ha romana parpara masla ba te skul rin tru skul rke. parpara e solon mte hakpa. solon mte i marro te yatung mreren ah katun te sikar eren u ka simku u yomi. te kto hmanse nen rke